Sekna bueni nina lasakꞌ seknaꞌ bidaxten buen nila sakdoxen nadeni wen chogue chetin wguechlioreꞌ, ta babkwadeꞌ wson parlana naden ni tobuen naꞌ dii na- na' bde tarach guchican lamnieti loguech loria, ernia lasakan jochoo jorchoto sekna to narakxoꞌo teyijbuen chidolorgan kon dii wen wantlo lo dolorxaka, ka sierbuen jienagak niak buen olan ka sier buan, tirkinsakbuen ero nimas rnea lasaken kon niet kudad sekna werubxtanne, tag guekagche buenlaani, sopakenan sekaparkachbuen toshiene zəegkaꞌchbuen lanidaa este losak ganaban lasaken nen dioglanon, este nosak nochen lo yegchlio <hesitation> tapar kodeno na pardid lanon de no inadine wan sienbuen. Arka buen zaniloꞌ loguechrioleꞌe parniganari wean, sekenaga naꞌ le chogan to- to gaxoban ni- niwagaknan porke naꞌ dicho gon kon guechikab nieti, sara dolor- dolororake, naꞌ nerniey bankacheri banchieb niet sikna vida xtanle naꞌ che guchen buen xtalabuen gox.